Uun kutu kuinande kuu yukuu, ján iko nuu en kui kuu nani hídujan najiner tundavii konde uni chí kendo kanri onré katutu inertuu kenro kuane ngua tiyeko mua'a ateyeko vivo njuna'a atu kuandu, ndono ondai nduu ikonutu yuku najirner tuku junitu jarneto ha'a kujuin tuter tertu yee vivo njunda tuu ye'e kutu indoján kojuntuu kuenta nakuu, kutun ndekanro venró ján ovekanro juun kuenta patoján venró ján koni iko no'oto juantuya juantuya najuanduya ndon kutuu ndekenro nrute ján ojuanduu ojuanduu nuu nadute onré iho tute nrekutu njuanró ndake njuandu nondute ján ndatutu uun nakutu yetuu chinuu uun ndadukutu kanda nda ndituu yetuu, yetuu kendito undunda kuluchi yetuu kendiko uun mi luchi ndanda ni'í tuu nundute ján chetuu nakuu yeko kuetuu atuu nemi indoto atumi iin iin datuu yee kuenta, ikonutu ndakunde nró panró ján kunuu. Chitonuu kuenta iho kutuu kue xhio kutuu, inuu ján koni inerte chikuanduu konyeko vivo tu njuanduu ni'í niyachi inituu kutuu ndekundeduu jún, ndojo ni kukutu ndinono tuu yetuu chukunro yetuu, chukunro nuni chukunro nakuña ketuu kueni meti xhikuitu chikavati ya'a chikavati ya'a kuaró kundetuu nundute tuu kundetu, iñotu tundute ya'a ndetuu ichi ntundame'e chetuu yendojón nda'a ndundekutu jun modo metuu nondon ndakutu kuu panduján.